إذا تفرغت لمدة ثلاث ساعات أحب إني أخصص وقت لعدة أشياء، أول شي ممكن أبدأ بقراءة كتاب لأني أحب إني أقرأ كتاب أو أستمع لقصص وأتعلم أشياء جديدة، بعد القراءة أحب إني أمارس هواياتي مثل الرسم والكتابة هالشي تخليني أخرج إبداعي، وفي النهاية أحب أخصص وقت لنفسي للإسترخاء والنوم.